Ɗum kaa julanɗe teme oo sa a wattii hen fuu oo hinnoo omo seɗa, oo itta kodde ɗee. Julanɗe ɗee baarooje e muuɗun. Jon kaa so mugu faa conndi ndii sewa sanne walla so tawii ndi ɓuttiɗan du. Ɗun kaa laatoto nden kaa teme basi.